پہلا خوراک لبھن لئی اونچے برکھاں توں۔ لمی گردن نال زرافاں اونچے برکھاں تے پتے کھا سکدا ہے۔ اِس نال اونہنوں ہور جانوراں نال خوراک لئی مقابلہ گھٹ کرنا پیندا ہے۔ دوجا، دور دیکھن لئی، اونچائی توں دور تک دیکھ سکدے نیں۔ شکاری جیا شیر نوں پہلا ہی دیکھ کے بچا کڈ سکدے نیں۔ تیجا، لڑائی وچ طاقت دکھاؤنا۔ پرش زرافے کڈ کے اک دوجے نال لڑائی کردے نیں۔ ایہ لڑائی کھیتراں اتے ماداں نوں پرابت کرن لئی ہندی ہے۔ اَنہاں دی لمی گردن اونچے پتے کھان لئی، دور دیکھن لئی اتے لڑائی دکھاوا لئی مدد کردی ہے۔